أفظل يكون عندي القدرة إني أنتجل من مكان لمكان فورا ،لأن وقتها بجدر أزور أماكن جديدة ،وألتجي بأشخاص بشكل سريع ،فيكون مرة شيء مرة ممتع ومثير ،وأجدر أستمتع بكل ما حولي يعني من دون ما يكون علي أي نوع من أنواع القيود فقراءة العقول ممكن تكون معقدة ،لكن السفر الفوري بتكون تجربة يعني حماسية.